أحب أسمع الموسيجى اللي فيها لمسات من الفن الكلاسيكي مع لمسة عصرية مثلا موسيقى البيانو الهادئة وحتى ألحان ايفور كوسترا تخليني أسترخي وأدخل في حالة من التأمل، بعدها أحب أسمع أغاني عربية جديمة خصوصا من الفنانين اللي صوتهم فيه إحساس زي عبد الحليم حافظ وأم كلثوم، هذا النوع من الموسيجى يعطيني إحساس بالراحة وخلي يومي أحلى.